Pues nare runbe <hesitation> ra many ni rdye gel ni na th ma tuch, tuch gy ah rbez ma gel hasta la buny gicka bcald, ried ma mas dh rul gel tchi rywte ma lany guraly, gulá riep ma gyag, riep gama gyag tchi rndiet ma ra gidy gy tchi nap hasta gun ma gan gigá ni’a tchi ru bazanema lani gel, tchi cun nila ga bh>zy nare ah, bh>zy gy zega run bh>zy gy, gel gá rdie ma, tan na chiigyas na hasta gan ma ginitloo buny, gatiaz buny, tchiru ried ma, haz gye mal at rbh-ky gidy gy’a riuxima tchi riedcka ma zëtbudy rie ma rh, gula raw gama ra chiwe, valna chiw bíchy ‘a ra-ra many gy raw ma ra chiwe gy raw ma ra, rathe ra ni rie ma zëtbudy rie ma rathe ni rie ma ra nii ni ried gel tchi danun vali ratiaz nú.